أفضل المكالمة الهاتفية لأنها تحمل ال- كل المشاعر وبتعرف كيف بتحس بالشخص اللي يكلم فيك، وكيف حاسس وكيف يعرف عارف حاجة متلاً بتعرف كيف في حاجة مخبيها عليك ولا لا، وبتحمل كل حاجة فيها في المكالمة الهاتفية بتعرف كل شي لكن الرسالة ما عكس الشاشة ورا الشاشة ما بتعرف حاجة منهم، بيقولك كويس وهو مش كويس متلاً.